<laughs> Ma, mam sãn di lotto, lagefɔ ma'm wan dikɛ sɛla hmm, yia daana de la lagefɔ san wan seke bɔ'ɔsegɔ mia n yeti n dikɛ mɛ la bɔlasegɔ bo n sɔ. Sɛla n pa'asɛ de la n da dia biŋe ãa haa. Because tu n ki'iri sansɛka wa de kua saŋa. La kelum gee, mm, a san kelum gee n ta'am dikɛ da da bunɔ bee n dikɛ seeve n dikɛ biŋe n dikɛ biŋe n bia. Yeah.